Peshkun e freskt munesh me majtë n'frigorifer ni ose dy ditë se mandej bohet i rrezikshëm për me honger edhe për me u siguru që me e rujtë sa ma mirë, peshkun duhesh me vendosë në nji enë të mbyllun ose me mshtjellë me folje për me parandalu ndotjen edhe me ia rujtë freskinë. E nëse nuk don me hongër brenda ktyne dy ditve, athere osht ma mire me e fut ën friz edhe me e ngri.